Nako ngoji secara pribadi manege nako wo manyasali manege ka nagaka, doa so to temo o manyasali ka nagaka? Karena ngone nyawa manena pernah wa buat kesalahan, artinya pernah wa akana hal- hal yang tidak sesuai artinya hal- hal yang melanggar ngone nanga agamaka nege dan jujur ngoji manena maruka to manyasal karena hal- hal yang i ofi ua pernah ta lakukan, pernah ta akana nege, jadi ngone ngoji secara pribadi manege penyesalan ngone setiap ngone nyawa pasti nagaka, manege.